जैकेट प्रकार बौम्बर जैकेट। फैशन या हल्की सर्दी मा पैना ले। पाइपा सर्दियों मा पहण ले। ग्लेजर फाॉरमल या पार्टी मा पहण लेक। और ट्रैंज कोट बरखा या ठंडी मौसम। पहण लेक। यूंक भी इस्तेमाल हम मौसम या मौका अनुसार पैरदा छन।